kaha'i nikamana jalo'o, nikamana jalo'o nanan'a ropo. dunia patanda me doa me doa jalo'o. bura na magi mamgoka'i na hoodum hoodia'i.